اول حاجه انت ممكن تبدأ بالغرف الاكثر استخداما بالنسبالك وممكن ترتب شويه بشويه، يعني التنظيم مش لازم يجي كله مره واحده وممكن كمان تستخدم سلال وصناديق للتخزين وطبعا تتخلص من الحاجات اللي انت مش محتاجها وكمان تخلي مكان محدد لكل حاجه وتخلي روتين يومي للتنضيف البسيط